Injo nakke nu sanna samang rannu injo <hesitation> lohe intia appada injo sama ku ukrangi ngasek totoa ku injo bijan-bijang ku <hesitation> nganu a isse injo naik <hesitation> <hesitation> bose injo bahagia ki isse injo do arannu ki samang sitte ki bijayya samang rek injo pole samang ri jama i jamang nu di ngai a arakki nganre na riek arakki balanja na riek arakki nganre na riek apalagi samang nu kanre-kanre nu ningai mento' ja do pada injo nekke samang riek kungai nakke biasa to' a <hesitation> nganre jangang <hesitation> riek ampammalianga dumpi nu kanre-kanre ku ngai a jadi iyanjo nakke samang pakunjo injo nu iyanjo nu paka anua do paka bahagia jadi <hesitation> iya ngasek injo anua samang sitte ki uranga samang bei apalagi urang-urang nu malling maki tala sitte beih rannu mento' ki kemudiang injo <hesitation> jama-jamanga inni jama-jamanga ka samang anre ki nganu <hesitation> anre to' na jamangki ri pammantanga di panjamanga jadi samang anganui sitte ki urang-urang nu si panjamang a <hesitation> na ngai ki bos a jadi, iyanjo nakke biasa ampaka bahagia a